A-a fin da segonda guæra i giaponeixi che fin à aloa occupavan a Corea, son stæti scorrî e a Corea a l'é stæta taggiâ in doî tòcchi e coscì l'é nasciua a Repubrica da Corea do Sud into milleneuveçentoquaranteutto.